अ द ह् त्क्सौ बुन्ग ब्ल, बोर्वौ सु स्र्न न बुन्ग। स्र्न पिस्तैसम् थै जै, अर् बिदिन स्र्न हग्र्औ थै। द स्र्न ख बरै <hesitation> प्रोतेच्त्, देफेन्से बरै खलम। स्र्न बरै बर्कोन थै जै, बेलेक् जुनर् अर्नि फ्रए। द स्र्न, स्र्न <hesitation> गौनि बिकुन्गौ सु बैसेअ थै जै, जै ख बिए गौ ख प्रोतेच्त् खलम। द बेलेक् जुनर् फ्रए बिको एतेक् खलम ब, ब बिए गौ ख न बै गिस्र्म्-स्र्म् ओन ब्ल, बेलेक् जुनर् फ्रए एतेक् खलम बैत द, ब <hesitation> इन् कोह खलम नेगिद। भिदि बै बेने सेन्से बै ब्ल, बिदिन बिए गौनि बिकुन्ग सुपुर् ख पुअर् नहि। भेनि खज्ने बेलेक् जुनर् फ्रए एतेक् खलम न अय थप्ने, अर बिक्थ एतेक् खलम न अय। भेनि खज्ने बेलेक् जुनर् निप्रए बर्कोन थै जै। दे सुनि <hesitation> थ खज्ने स्र्न गौ ख देफेन्से खलम। भे सुनि फ्रए निप्रए बर्कोन थै जै अर बेलेक् जुनर् निप्रए।